كنت أحب اللغة العربية، بشوف إن هذه اللغة حلوة واجد هي لغتنا الأم وهي أكتر لغة يجب أن نحن نكون بنتكلمها، ويصير نتكلم بها بشكل مثالي، هاي كانت من أكتر المواد اللي بحبها في الدراسة.